<noise> sɚr hirgyaɗi cha gagada anɚmɚn ɚnda nja yiya mɚn nɚɚr dlɚuya, atɚ hɚi dauda aku baitalanyi nacha a gwaɗi mɚno mɚrnyi zheng ofa, kalanda ji chari irin hwgyoɗi nda jani hyela bɚlabengh har ka nau kewaye ɗɚ ta ngɚ ga shili aɗɚ fa nachanga. Naja gwaɗi mɚn fenyi pichi zang ja nda kowendu jo char iri hirgeɗi nda cha ni nol kristi a shili atɚ duniya najange ndɚnda matsu o batɚnyi ji bla nda shil hɚti biki kɚmɚn a keti tamngɚla naja gwaɗi mamɚn tsɚmɗɚdza mɚno celebrate nyi kowane ndu jo ngadɚ mɚsɚdɚkgur ana ɚnda njo mamyi naja gwoɗa alandu mar marmar jo mɚra agaja ha pɚchi najanga ko laa ngulishaa ana hirgeɗi nda ual-ual gagaɗa ngama go da ko mɚrtɚnda sɚnda ndo ngaɗi mɚsɚɗagɚ ni amma ado kai chir rismas nge war ndo i dɚhɚsɚu ndo i dɚhɚsɚu sabu, sabu, sabu ndɚ biya nanda ndo biye ceebrate ka kuvanda ngulishaa dɚhɚ sɚndo ndo mɚra go la pishinda jo ɗa mɚnagɚ gagaɗ anɚnda ndo ngaɗi mɚsɚɗagɚnyi ɚndo celebrate nyi hyel ma tsu jo ngaɗɚ mɚsɚɗɚga nɚ nɚnda, ngam zɚr ngɚ nji yiga mɚn avu baitalami naja gaaɗi mɚno tsɚmɗadza mɚno mɚr hirgeɗi gagaɗa, mɚno celebrate ɚnda ndɚr dluya gɚmɚn a shilɗi ta dunya najo gwaɗi ko la zɚr jo i ka ɗɚibiyanyi kaya sabu. Ndam aba ga mbɚndzinyi dzaki mɚnagɚ wa da jo gaɗɚ daɗi wa jo nau hupuchi pɚpɚshnyi huɗaja tlatlanyi ngama ada ja uya kaya ko dzaki nda ka mbɚɗɚnyi nda jo ina ghi celebrate anɚ wa amma maka uya ga mbɚɗɚnyi dzaki sabu anɚ zɚra pɚshinga jo la adzu vanya ndɚdo kai nghɚ wa ana hirged ja valual gagaɗu, pɚshinga dɚhɚ sɚnda jo mɚra ana hirgeɗi, ngama ndɚr dluya nga ndo a shilo o ta duniya agamɚn najo gwaaɗi mɚno biya mɚno falɚkyi ana miya pam pam pamu pɚshingo kalandu jo bupuchi ana huɗacha tuasu ngama mya a uyaɗɚmɚn ndɚr dluya a shili a tuwa gwablegu nda njo na tlɚmɚnyi maryamu najo gwaaɗi mɚno tsɚmiyadza mɚno falingyi ana hirgeɗi, ngam najangɚ ndɚnda a shili aga jo shil chinda dɚhɚ biki nɚ sɚplaa nda mɚno mɚra, o ta duniya mɚnnɚnai n naja gwaaɗi nji fiyenyi gala nda go shili go shil mɚrnyi ana hirgeɗi ma ɗa ada ko mɚr hirgeɗi ma ɗa ada ko mɚr hirgeɗi ana bɚjungɚ wa, a charɗi ada go mɚr hirgedi anɚ shilir ndɚr dluya o ta duniya wa matɚ wurɗa ko mɚr hirgeɗi aga shilngi ndɚ zhang nda a shili akamɚn ngɚ ji shil tɚ ma tsur atɚ tam ngla akamɚn ji shilna ɚngwa mɚna baa tiwi akojo wa, amma ɚnwa tiwi aka kɚrnamɚn ana ngulishaa gɚmɚn azɚnɗɚjo naja buabuatɚnga jo riga da jo shil saɗi o ta duniya nɚnnɚna na ja gwaɗi maa cha shili hyel a singo a shili o ta duniya. Aga gaja shilta akejɚ tamgla aga sɚplaa gɚmɚn krismas sɚ mɚn gɚ cha gagada o ngyakɚ ngya gɚmɚn namɚn njinda o nɚu kristi na jo gwaaɗi mamɚn tsɚm lya dza mɚno celebrate nyin mɚno namiya pam pam pamɚu, nda maja njo shil njo na daren krismas go laa gɚi krismas carol go laa njo fara mɚrnyi ana hirgeɗi acharɗi nda ni kala nɗu ana hirged ja nyama mya njo sɚgɚ bɚjinga ngansa mya gala ndɚ tsɚu jo shil laanyi ana hirgeɗi mɚno tɚra mɚno yi laanyi, mɚno tɚra mɚno yi laanyi, mɚno tɚra mɚno yi laa zɚrgam nda nji yiya mɚn ahi baltalami o ngaba sɚrshishi nji yenyi, nda har lukatkatana maa njir bɚla sɚrshishi guda makɚr a shil ganda shi usanyi ndɚ ɗɚlɚbiya sɚ pam pam pammu ndɚ shil charinyi ubaku ninyi, anɚ ndɚr dluya nda nji yiya mɚn. Ndɚ ɗɚibiya ka babul ka sɚ pam am ndɚ shɚ shilnanyi anɚ ndɚr alaya. Nacha nɚ mɚna mɚr oykoyo ma namɚ ma sakana, go laa ma krisma a ɗa njo ɗɚlbiyanyi kɚi kaye anɚ ngulishaa, njo ɗɚlbiyanyi kɚi kaye anɚ ngulishaa, njo ɗɚlbiya a sweetu ka chingam njo shil mɚrya kɚi sursuma njo tagu sursumɚ pam pam pamu, njo chari hirgeɗi pashinda ngama a regga tɚmɚn ga dlɚdlɚbtɚ sɚnda tsɚ fitsɚfnyi o likatkatɚngai na ɗɚlbiya ka sabul ga shil usanyi ni amma namɚn tsɚu sakanɚnnɚna gɚlnda ɚnda mɚn shabiya nɚgɚmɚn ga cho gwaa ja ɗa pamu amadza nda ji celebrate bijinda ji yiya mɚn ndɚr dtuyanda nɚgɚmna adati nda o shilna huɗɚtha o pama sal ana malanyi. Go la ma bi jungɚ aɗa sal da uya ga vala ga shilnanyi sɚnda njo tagu ko kuwa ja ɗɚlbiyanyi gadɚmbulu anɚ malanyi ko anɚ ngulishaa wa to adati ndani ana huɗatla o pamanda ma salda uya ga shilnanyi sɚnda jo ninyi nɚ malanyi o krismas w huɗatla gwaɗi har njo nda mɚr krismas ana huɗatla, ya pichen kuma da pichinda kamata ndo mɚr huɗatla ngɚ wa ngama ndɚr huɗatla ngɚ wa ngama ndɚr dluya nga a shili anɚmɚ nja mɚr nyi kuma ana hirgeɗi amma matɚnda ɗa pichinga ana huɗatla ngɚ njo mɚrnyi acharɗi ndani ada mɚno mɚr koykoyo ana sɚnde kristi a dlɚdlɚbar mɚn wa amma namɚn mɚn fɚɗi suna kɚmɚn tɚ sɚr duniya ɗainga najo gwaaɗi ma har ndɚ da uya ga shilna sarsum a shilo ki ko nji mbɚɗinyi dzaki sabu anɚ ngulishaa ko anɚ mala wa, huɗa ja o tla njo nda celebrate pichinga ana huɗatla nda ada ɗa chachaa ana ndɚ nɚu nɚu wa ɚngwa gaɗa nagɚ ndɚr nuwa ndɚ nda o mɚr koykoyo ana kristi, agɚ uya hyel jo sɚngɚr papakur ma ada gɚ uya wa hyel ngɚ ndɚnda o mbɚɗiya nyi lagu anɚ badawa, jo uya, hyel ma dzɚu jo ngatɚ mɚsɚɗagu ana nanga, ngam kaɗang nda dzaka nachangɚ ga char usakuni ada mɚna laa <hesitation> misali ana malanda ngan zɚm ya, dɚhɚgura sɚnda dzacha nga ngɚ ji shilnanyi anini nda kwatakwata anɚ yesu kristi ma amma maɗɚ nda ɗa saganga nag a ada tsagɚwa da go mɚr hirgeɗi wa ya, acharɗi kenan kristi nda sɚya a gamɚn ada jana hirgedi agamɚn ma? Jo i mɚn ɗa na hirgeɗi nga gwaɗi ja shili agamɚn amma maɗɚ nda ɗa saganga. Mɚno celebrate bijinga ana huɗatla- ya pishinga kowa njo i jo biya ana farinciki o ɗufuaja ngɚ ɗɚ nda ɗa naga go huɗagɚ tlatlanyi aka ngam ndara salngh da ɗɚlɚbiyanghɚ gadɚmbulu ko ji mbɚɗɚngh kaya ka ja bɚɗɚngh dzaki sabu wa, ko kuwa da ji uya ga mbɚdɚnyi nɚ ngulisaa wa ba ja ɗaga sɚr huɗatla ba salngha ja ɗa ga sɚrnglɚ wa <hesitation> ada mɚnɚ gwaa nachanghel ja ɗa wa ɚngwa mɚna ɗa ga jiinda a riga ɗa ga fahimci wangɚ kristiya mingɚ bwanya hyelngo dɚka nɚmɚn sɚma? ɚngwa mɚna ɗa wi kristi nachanda aɗa cilo ɗangha na sɚ wingɚ wa njama anarɗicha ɚnda alenya nji ndo nunyi aka ganda uya sɚnda ndo sɚma, nda sa nda nyi ɗamiya nga ammaada ndo nunyi aga ganda dɚkɚɗɚny vanyi sɚu o ngyakɚngyanyi wa amma mando nunyi ndo uyo sursum nda ndo sɚma, ndo nyi manda gɚrnyi nanda nɚgɚnda farɗɚnda ana nda wangɚ kristi najo gwaaɗi njo eu dɚhɚ sɚnda go mɚrnyi ɚngwa ga da mɚrayi ana huɗatla wa ɚngwa ga ɗa ɗufuagɚ tasu, kristi ma ji ngaɗi mɚgɚɗagɚ ana naga, bwanya da go pɚbiya, mafagɚ nda go bɚza, irin jul mafagɚ mangɚ go bɚ za amma matɚ nda ɗa aka ngam ada ga uya bɚnda go vala gɚrɚngh nɚwa, najangɚ go mɚr huɗatla hyel ma da ngatɚ daɗi nagɚ wa amma pichinga ɗaɗi ka pichir hirgedi ga anɚmɚn ɚngwa da ɗa dɚhɚ sɚnda go tsɚma, shirnda go mɚr pɚshinga hyelngɚ ndɚnda o valangha ɚngwa cha ba chada ɗa pɚchinga nachangɚ alenya nji ndo uya aka ndo biya ndo ki mɚrsɚ pam pam pamu. Nda a hyel ma do ngatɚ mɚsɚɗakɚ na nda wa pɚchinga pɚshingɚ valndu o fiya nacha ninyi jo biya jo gi mɚr sɚɗimi vanyandu jo gi hɚtɚ sɚnda man ada ngama jo na pɚchinga dlabɚ ja gagaɗa nda jo kina uya sɚnda ma naja maa jo tsandanyi haji ni anɚ kɚrnyi amma maɗɚ nda ɗa pɚchunga najango biya ko ki hɚɗɚ sɚr guvangha, ko kuwa go biya go gi satsɚ sɚnda wi naga, ko kuwa go gi mɚr sɚnda a hyel do ngaɗɚ mɚsɚɗagɚ nagɚ wa ado go huɗa njiinda a ngaɗɚ mɚsɚɗagɚ, ana shilnyi o ta duniya wa amma ɚngwa ɗɚɗa mɚno mɚr hirgedi ana shili nda kristi a shila gamɚn o ta duniya na ana shilngɚ kristi a shili ku duniya nɚnmɚ ngɚ wa ma har ɗɚ tra da gɚ ngaɗɚ mɚsɚdagkur ana shili nda ji shili wa, ya aɗa go ngaɗi mɚsɚɗagkur yiganyi nda nja yiya nghɚ ndɚr dlaya na hɚɗɚ dɚhɚgura sɚplaangha ketɚ tamngla wa. O mbarɗa a ngaɗɚtɚkɚ mɚsɚdagkur ana shilɚr kristi o ta duniya, ada go ɗɚngha wa, aka ngam ada ga uya sɚnde go celebrate ni pɚsingɚ wa hirgedingha zan ɗanyi anjiɗi ada gɚr ga uyo vanya sɚu nda ko biya ghnanya ni vanya nalu aga ja ghnanyani ngɚ jo gwaa, vanyandu aga nja laa nyi variya ndɚ maa tsu jo mɚr aga ag ana wane amɚrɗɚcha a go kinyi, a wane a ɗɚlbuyanyi ɗɚja anɚ ngulishaanyi amma ada najangɚngɚ sɚnda njo gwaa wa go mbar ɗɚlbiya sɚ wi najanga, go mbar mɚrɚ dɚhɚ sɚu ago kingha amma pɚshinga huɗaka tlatlanyi. Oko, o nau ɗa huɗamɚlɚm ma do ngatɚ mɚgɚɗagkur ana sɚnda go mɚr wa, ngama mya adagɚ ndɚgɚ hyel wa nɚhɚ sɚnda go mɚra hyel do ngaɗɚ mɚsɚɗagɚ nɚ wa amma matɚ gurɗa naga ndɚgɚ hyel ga, mai nda go mai ma ko sɚ dzaga ko sɚdo dzagɚ wa hyelngɚ ndɚ nda o laangha ya zɚnɚcha sɚna gwaaɗi cha fuganghɚ ɚnga maɗɚ na ɗa jigadɚmangha ka tɚkɚbiyangi kashi ɗɚnghɚu, ko jigadɚma tɚkra ngam sɚɗa tsagɚ wa o nauɗa ko tetina lakel hyel amma dɚ hɚ jigadɚma nda ko mɚra ɚngwa ka jigodɚma ɚna hyelnga a fuyangha o ta duniya na o zɚndɚcho sɚnda gwaaɗi chi fiyanghɚ ɚnga o mbarɗa maa manji nɚngha sɚ ko gɚno wi nachanga ko nau ngyar laku hyel ngama ko nale fɚɗɚ sunangha a yeɗi, nacho gwaɗi maa hyela fiyangh gari a ta duniya amma matɚ wurɗa naga mbar zɚndɚbya nachanga wa, kjina ka fɚtɚ sumangha aɗɚ sɚr duniya go nau tɚga ɚna hyelngha ya nacha dzu aɗa cho i ɚngɚ wa ngam aɗa cho ngaɗi mɚsɚɗagkur ji shilta ɚdɚ tamingla aka sɚplaa ȝɚmɚn ya ngaɗɚ nda ɗa baganga dɚhɚ tɚnda cha tɚnda adatɚ bwaaɗanyi ya amma ɚngwa mɚn ɗa jaya njiinda o zɚndɚbiya. Ngyagɚngya gɚmɚn mɚna nɚu hyel dzaadzaa. Hyelngɚ ndɚnda o nɚnyi wazɚba celebrae pɚchi ngɚngɚnga chaɗa ana hirgeɗi ɚngwa jaɗa dɚhɚ jigadɚma gɚmɚn tsaatsaa ja amar hyel hyel maa dzu jo nɚunaga dɚhɚ celebrate nda ko mɚr pɚshɚnga hyel jo blabiyangha amma maɗɚ ndaɗa gɚ biya pɚshinnga ngam go la wi go uya chance nda go biya go biya mɚrɚya dɚhɚ sɚnda grago i, ya dɚhɚ sɚunda gɚ mɚrnda hyel da ngaɗɚ mɚsɚɗagɚ nɚ wa pashinga huɗa hyel tlatlanyi tsaga. Ndɚgɚ ɚwa graga ko mɚrsɚndo go mɚr farinciki nji yiyanghɚ nɚɚr dluya nda ya ja tsu ndɚr dluyanda ada jo ngadɚ mɚsɚdagɚ na dɚhɚ sɚnda ga mɚr nda wa. ɚngwa ja ɗa dɚhɚ mai nda ko ai pɚshinga, dɚhɚ celebrate nda go mɚra, dɚhɚ farinciki nda o mɚr pɚshinga ɚngwa da ɗa hyel jo ugatɚ mɚsɚɗagɚ ni, nji maa tsu nanda ndo laangha ndo nau zɚndɚbiya ɚna tsanga na hyel mai na go mai hyelngɚ o blabyanghar ngam magɚ biya hɚgɚrngha ɚnda sɚda kurang wa hyel.